<hesitation> කුස්සියේ තියෙන පිඟන් <hesitation> ගත්තොතින් <hesitation> විශාල ඒවා තියනවා. <hesitation> සයිස් එකෙන් ලොකු පොඩි ඒ විදිහට අපිට කියන්ඩත් පුළුවන්. <hesitation> ඒවා දැන් ලොකු ඒවා බත් දීසි වගේ ඒ කියන්නේ බත් දාන පිඟන් ඒවා. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය අපි බත් කන පිඟන්. ඒවලත් බත් කන පිඟන් ගත්තොත් ඒවල අපිට මේ වීදුරු පිඟන් තියනවා. ඊළඟට ඔය මැලමයින් කියලා එහෙම පිඟන් තියනවා. ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු පිඟන් තියනවා. <hesitation> ඊළඟට ඔය මේ පැතලි දිගටි පිඟන් වගේ තියනවා. මොනවහරි අපිට සංග්‍රහ කරද්දී මේ දාන්න පුළුවන් <hesitation> විදිහට. ඊට පස්සේ පොඩි රවුම් පිඟන් තියනවා. ඒවත් සංග්‍රහයන් වලදී ඔය මේ මොනාහරි කට්ලට් බැදලා තියන්ඩ <hesitation> පොඩි පොඩි මේ ඔය සැන්විච් ඒ වගේ ඒවා තියන්ඩ එහෙම ගන්ඩ පුළුවන්. ඒ වගේ <hesitation> විවිධ හැඩේ ඉඩ ප්‍රමාණවල පිඟන් ඇත්තටම කුස්සියක තියනවා. ඒවා හදපු <hesitation> ජාතිත් වෙනස් වෙනවා වීදුරු ද නැද්ද එහෙම <hesitation> විදිහට.